Seve amis da tantu temp. Cuandi i seve cunuisìe? <hesitation> Da maznà u gia da grand? Travaie ënsema u giue ënsema u <hesitation> coza coza feve ënsema për esi amis?